Ya, afaka mifampianatra raha biby samby biby .Pa par exemple amjegny amboa miaro bosy anao ka ôhatra mitarimy amboa miaro bosy igny misy fotoagnany raha fataony bosy igny ataon'ny amboa io. Izy ka ndreky misy fotoagnany raha fataony amboa io, ataon'ny bu ,ataon'ny bosy. Ôhatra zao amnjegny i bosy kamikolakolasy amino igny. Jaloux donc amboa ko mahita izy igny mba magnaraka ka izy mikolakolasy amino ka i amboa io.